अमेरिका एक अइसन देश है जहाँ बहुत से संस्कृति, भाषा और परंपरा मौजूद बा। एह में कइ ठु धर्म और नसल बाटे। अमेरिकी संस्कृति में प्रतिस्पर्धा के भावना बहुत जादा बा। एह के लोग खुले विचारो वाले होला साथ में ईमानदारी के महत्व दिअल जाला। एह के संस्कृति ढेर विकसित भइले के नाते सब अपने-अपने से मतलब रखेला। एक दुसरे के मामला में ढेर दखलंदाजी एह केहू नाहीं करला। सब अपने-अपने से मतलब रखेला अपन काम करेला और अपन व्यवस्था खुद करेला।